افضل تن- تناول الغداء بروحي لانه الفيلم يعني انا مو من هواة السينما وهالامور وبعد يعني ما بيكون وايد يعني ترفيهي انه او يعني شي حلو انه اروح بروحي ف- اما الاكل عادي يعني فبختار الغداء